Izy koa raha magnano izay moa zagny misy, dia manendy antody zay no atao ro. Avakeo ampitomboagna zagny kapoakam-bary. Ohatra hoe mahandro kapoakam-bary iray kp- iray kapoaka zagny isan'andro, dia ampitomboagna izy atao ohatra hoe telo kapoaka na karan'izagny. Izay no andraisana an'ilay vahiny <hesitation> anakidimy zegny.